Vlera e jetës njerzore osht ni çashtje shumë komplekse <hesitation> që trajtohet në shumë aspekte, si filozofike, fetare <hesitation> etike edhe shoqrore. Pra osht ni koncept me shumë dimenzione dhe ka debate t'shpeshta mbi këtë çashtje. Jeta njerzore duhet t'respektohet edhe mbrohet.